إني أعيش في قرية صغيرة، إني أعيش في مدينة كبيرة، فبختار إني أعيش في مدينة كبيرة، لأن المدينة الكبيرة تكون فيها شغل كثير، يكون فيها مواصلات متوفرة، يكون فيها مولات، وملاعب، يكون فيها أشياء ترفيهية، لكن القرية صح إنا هادية، لكن ما يكون فيها أي خدمات متوفرة.